يا أخي الرياضات اللي تحتاج قوة بدنية عالية زي مثلا رفع الأثقال وطبعًا هدا يحتاج قوة بدنية كبيرة في الذراعين والساقين وكمان زي المصارعة، أما الرياضات اللي تحتاج قوة أقل شوي زي مثلا اليوجا والسباحة طبعًا تحتاج قوة بدنية أقل يعني من المصارعة ورفع الأثقال، بس طبعًا كل رياضة فيها فوايدها الخاصة.